Ñy lilindraza mampiavaka an'Arizantiny: ñy fitsinjaha ndrozy ñy tsinjaky tagô, manahakan'izay koa ñy tsinjake meity, misy koa ñy fankalazà ndrozy ñ'andro nasiônaly, ñ'andro iraisampirenena, fankalazà ndrozy ñy faleovanteña ndrozy, ñy fitiava ndrozy ñy laboly tipatipahy, añatiny Ñy lilindraza ndrozy iaby zao.